Todi kon تمانية وتلاتين an, weakon تلتين a, weakon ارب اتنين وتلتين, weakon تمنية وعشرين an, khalasili aigon ارب سبعة وستين a melin, iddan gon اتنين وسبعين a, yala uu maliaruni ما شاء الله wildi angudani koloda melu.